kai, nbik kami maya mecha koryam, gam tomachi koryam, wakila nan bikon, nenden <hesitation> aya anko odebo, am mami nkana to binebikam, nana ma gorkot acha debo ma yuko, gorkot acha debo ado ni aya, e <hesitation> nam goro ni.